اكتر رياضة اقدر أن أنا اكون كويسه فيها أو كده المشي أنا بحب أن أنا أمشي وان أنا ممكن دي اكتر حاجة كويسة فيها